Tó la iiná, la iina kakuti xatá nguenote dukunruñatí, xhianti nachu nixhiniti ná chú no'o kuini ná iná kodani kiña di'í tati nreiyuti, nrida koto nó no yu kati tú, koxa tuti ngue xhitoti nukenó xhitoti bueno xhitoti te kuininá dana iná.